Ir wo sohõ laabo kaŋ ra ir go, ir goono ne Tudu laabo ra no ir go da goray. Din bisa Tuduwo naŋkaŋ ci ir se kwaara beeri-beero kala kwaara kilgori, din bisa noodin kala Digi ɲgay kaci kwaara beeri-beero kaŋgo ir jarga ga ma bisa kala, Gayi, ka bisa kala Kalgo, kala Birnin-Kebbi ma bisa daga no haray din bisa koy no haray ɲgay mo no haray birni ra no ni furo koy no haray. Nee haray mo ma di nee haray kala ma to Barite, da Gangare, Tine, ma di ɲga mo nooya kala Mai-naini yaŋ ka bisa kala Bunza ɲgay mo ni sintin ka furo birni ra nooya. Nee haray mo ma di neewo kala Yanga haray ɲga mo ka za ka'koy yaŋga Fulani, Baakosi, Ceta <noise> Baakosi <noise> yarwar yaŋ hayay kulu ɲgay bumbo i kulu kwaaray no no'haray yaŋ. Toh amma ir wo sohõ naŋgo kaŋ ir go day ir go du kwaara ra ra noodin no ir go, ir go kauye no ir wo ir go manci birni ra no ir go kala day da ir tun ir ma koy noodin ka ir muraadey tey ka yee ka'ka ir kauya ra ka ir gwaray tey. Toh ni di mo baŋkaŋ go birni ra da kauye gwaray manci afoo, baŋkaŋ ni koy birni ra kulu kala da ni don-don. Ɲga da kauya ra gwaray manci afoo no, dabam-dabam no i go.